L’agghiu e li cipuddi s'hannu a tèniri luntanu di li raggi di lu suli e nta 'n ambienti asciuttu pi cunsirvàrili. Di sòlitu è megghiu appizzàrili a lu suffittu, accussì nenti, comu li nsetti o àutri, po jiri a fàrici dannu. Qualchi pirsuna dici ca pi fàrisi durari chiù a longu l’agghiu è megghiu mittìrilu nta lu frigorìfiru, ma iu pensu ca lu megghiu è lassàrilu a l’aria aperta, sempri luntanu di fonti di caluri e di luci sulari.